Ät ka ij ko'täjkajpa ä une' tiene ja'ku't nä'otonhyaju, tiene ja'ku't ntzajmayu que que el dia ko'täjkajpa tiene wa'ku 'yat es una responsabilida de que tiene wa' 'yatendetzäjk jyaya, tiene wa'ku kyäsa'u, tiene wa minu tzyäjkaye kyu'tku, nta'p ma änhyaj kukjamanhkä, tiene ja'ku minu kyene ti tiyä tzyi'pa dyesayuno, kyomita, ja'ku tzye'ayu yo'te, y ka ijtyaj 'yune tiene wa cuidatzäjkya 'yune, wa 'ye'syaj 'yune, wa'ku tumtumä na atendetzäjkyajtäju wa'ku musu yosä jyaya, por que ka'nta 'yatendetzäkpa nta ma musi yosa jyaya, tiene wa'ku 'yatendetzäjku jyaya wa'ku musu yosa, nta' este tiene wa'ku ijtu al tanto, nta'p muspa pyase tzakpä'ä, tiene wa'ku jyo'ku, mientres minpa yosku'oji, mientres mi ku'twisa'e', y tambien jayapä ka ko'täjkajpa tambien tiene que ja'ku pyäktzyonhu responsabilidades ja'ku yosu, wa'ku 'yatendetzäjku, ka ijtu 'yune', wa'ku jana tzyajku, wa'ku musu 'ye'sa, wa' nyäkoyosu, nyi'tu'yäyu, tiene wa' jyujyayaj kyu'tku, tiene wa jyujyayaju 'yo'te, tiene wa'ku 'yatendetzäjkyaju, asi como yomo y 'yune tyitya'p wa'ku. Musu ijtyajä, wa'ku por que jejtzyetitä itpa, ka'ntatä na atendetzäktäjpa ntatä muspa itä, puro pleito titya'p, entonce wa'ku jana nyä'ijtyaju ninguna proglema pues tiene wa'ku na atendetzäjkyajtäj ambos, tambien cuando soka'i nä manh mye'tzye tiene wa'ku kye'u permiso je une jatakäsi, wa'ku musä nyä'otowa y ka tzi'täjpa permiso tiene wa'ku kye'u, tiene ja'kutyä juyu titya'p wakutyä nanhu, wak'tyä manh nke nke'yaj nke'e y tiene ja'ktyä nke ka menaka, ka tuki nyaka' jujtzye kye'pa jyata'i, titya'p kye'pa ja'kutyä najnhayu, tiene ja'ktyä najnha todo lo que kye'yajpapä, entonce tejenä 'yopinatzäjkyajpa wa'ku ko'täjkajyaju, hasta que ko'täjkajyajpa entonce tiene ja'ku pyäktzyonh yomo', tambien jayapä'i tiene ja' jejtzye jo'k tzyäjku wa'ku wa'ku minu kye'e yomo', wa'ku musu pyäktzyowa, pero antes de watyä manhu nä'ontowe tiene wa'tyä nke'u permiso waktyä jyo'ku, waktyä musu ma mnke'a, tiene ja'ktyä juyu todo titya'p nä manhupä nyawa', nyanhpa tiene ja'ku nyanhu panh, tiene wa'ku nyanhu cerveza, tiene wa'ku nyanhu sis, tiene wa'ku nyanhu chocolate, tiene wa'ku nyanhu azuca Y todo lo que kye'yajpapä pue tiene ja'kutyä manhu wa'ku musu kye'e, ka kye'yajpa menaka' tuki nyaka', tiene ja'kutyä jejtzye manh nke'puti y ultimo agradecimiento' tiene ja'ku nyanhu completo titya'p wa'ku musu kye'a yomo.